التحكم في الماء. باش انا الماء مثلا في فيضانات والا في سيول ولا في بحيرات. ننقذ حياة الناس يعني نحاول نوجه الماء لمكان تاني مثلا باش ما تغرقش المدينة ولا ما يصيرش فيها سيول ولا ما يصيرش فيها غدران. يعني بهذه الطريقة انا انقذت الناس وما عادش خليت الخطر بتاع الماء يمشي لهم.